Azafady arô rakôa ka magnantso amin'ny lera akeo io fa seky izaka aminô fogna Zao hoe. Misy olona mpangalatra tomobile arô itako si itako si izy mpangalatra ananjy.. itako si izy mangalatra ananjy ka sô ka mba afaka mandeha aty anô, nakôa hoe magniraka olona mandeha aty.